gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni verður fjallað um nýtt leikrit Ræmuna sem var frumsýnd í Borgarleikhúsinu í síðustu viku og en hennar hefur verið leitað síðan í gær en ekkert hefur spurst til hennar í tvo og hálfan sólarhring eða frá því aðfaranótt laugardags birna sást síðast á gangi í eftirlitmyndavél við Laugaveg þrjátíu og eitt klukkan fimm tuttugu og fimm en ekkert er

um ferðir hennar það sem hefur flækt málið fyrir lögreglu og

í Flatahrauni í Hafnarfirði um hálftíma síðar og reiknað hefur verið út að farsíminn hafi ferðast

Grímur Grímsson yfirmaður rannsóknardeildar yfirmaður rannsóknardeildar hjá lögreglunni og

og Guðbrandur Örn Arnarson hjá slysavarnarfélaginu

eru sestir hjá Helgu en fyrst ætlum við að sjá viðtal við móður Birnu Sigurlaugu Hreinsdóttur

þetta mál hefur verið höndlað af lögreglunni

þeirra viðbrögð og rannsóknaraðgerðir ég er bara rosalega þakklát núna að vera komin í rosalega góð samskipti við lögregluna hún er bara

fengið miklar upplýsingar um það sem hún

en ég verð að viðurkenna að ég varð fyrir vonbrigðum að það sé ekki verið að leita í nótt þú veist í nótt

í mínum huga þá er

það svolítið skýrt að hún er í hættu hún er ekki að velja þetta sjálf að hverfa af því að þetta er bara þannig stelpa þú veist hún er ekki á flótta undan þú veist þannig að það er einhvers staðar verið að halda henni

hún hafi farið sjálfri sér að voða nei það er ekki tilfinning sem ég hef og ekki vinir hennar heldur við höfum einmitt verið að tala um það alls ekki sko en fannst þér lögregla bregðast nógu hratt við sko ég vil ég vil auðvitað bara leita hennar

sé verið að leita að stelpunni en kannski eftir að ég fékk upplýsingarnar um að hún væri að gera eitthvað

þegar ég vissi ekki að hún væri að gera eitthvað þá er ég sáttari bara yndislegt þetta er það sem heldur okkur gangandi og gefur okkur von við erum ofboðslega þakklát fyrir þetta allan þennan stuðning sem við höfum fengið frá öllum vitið þið til þess að einhver hafi viljað henni eitthvað illt

ólíkt henni að hverfa svona og vera ekki í samskiptum við fjölskyldu algerlega úr takt við hennar karakter hún var alltaf tengd á samfélagsmiðlum og var alltaf online þú veist ég þurfti aldrei að bíða meira

hún svaraði mér ef ég var að senda henni skilaboð já það er algerlega úr takti við hennar karakter verið í fínu jafnvægi áður en

vina hennar sko og pabba hennar algerlega en svo er þetta með sjálfsvíg

opna skjöldu en það er algerlega okkar upplifun að það hafi ekki verið eitthvað og ég hef aldrei upplifað hana sem þannig karakter

hún gerði það

nú eru fréttatímar og netmiðlar búnir að vera undirlagðir af þessu máli í allan dag hefur eitthvað komið fram á síðustu klukkustundum sem gæti hjálpað ykkur eða fært ykkur nær málinu

að segja það við höfum bara verið að fá upplýsingar frá fólki ábendingar og erum að vinna í því og við hvert lítið skref og hverjar litlar upplýsingar þær kunni að byggjast upp í að við getum leyst málið þið hafið fengið fjölda ábendinga hvaða hvaða ábendingar hafa komið að gagni það hafa komið að gagni

ábendingar varðandi myndavélar og þegar ég segi að þær komi að gagni er það þannig að við fylgjum þeim eftir og könnum hvort það sé eigi við rök að styðjast að Birna sjáist á vélunum eða eitthvað sem getur tengst þessu máli en það hefur ekkert skýrt meira atburðarrásina eftir að hún hverfur þarna frá Laugavegi þrjátíu og eitt nei það hefur ekki við höfum ekki getað varpað ljósi á það hvað gerist hjá henni hvort hún hvort hún heldur áfram göngu sinni eða hvað gerist við ætlum að sýna myndbandið af henni á gangi í eftirlitsmyndavélum hún fer með vinum sínum út en

gengur ein útaf staðnum það er alveg búið að útiloka að einhver hafi elt hana upp Laugaveginn við höfum fylgt þessum myndböndum mjög vel eftir

eftirlitsmyndavélunum þetta eru nokkrar vélar sem við

tala um og í myndbandinu sem sést á eftir þá hygg ég að

um fjórar myndavélar sem leggja til og við höfum horft á meira en akkúrat hana líka á eftir og undan og það er ekkert sem bendir til þess að sé neinn á eftir henni sem vill henni illt en hún er reikul í spori og ölvuð en þó ekki illa áttuð hún virðist vita hvert hún er að fara þið missið sjónar af henni

Laugavegi þrjátíu og eitt hvað gerist þar það eru nú einvörðungu kerlingar sem sem þar eru uppi en það sem kann að hafa gerst eitt eitt af þremur að hún hafi húsinu án þess að kveikja á myndavélinni sem hefði allajafna átt að taka taka hreyfingu þar við kviknar bara ekki á myndavélinni já eins og

við hana ekkert í myndavélum upp Laugaveginn eftir það nei við sjáum hana ekki fara upp Laugaveg og teljum teljum að hún hafi ekki farið upp Laugaveg heldur annað hvort

farið niður Vatnsstíg á bakvið húsið í sund sem er þar

það er þá aðeins vestar en þetta hús sem

hún hafi farið í bíl sporhundar þið hafið notað

hvað hegðun sýndu þeir þarna við Laugaveg þrjátíu og eitt sporhundar voru kvaddir til fyrst í gærkvöldi og þá var útgangspunkti leitar

Laugaveg tuttugu og fimm og þar virtist markera og tekur upp slóð en það er síðan ekkert framhald á því í raun og þannig að að það væri líklegt að viðkomandi hafi verið þarna en ekki fylgt því neitt lengra og hvað í raun og veru þýðir þetta svo

sama tíma enginn hefur gefið sig fram hvað það varðar hann stoppar ekki bíllinn á á þessum stað ekki satt nei hann stoppar ekki líkur telurðu á að hann kynni mögulega að tengjast þessu eru einhverjar líkur það eru einhverjar líkur á því ég tel þær ekki vera mjög miklar

nauðsynlegt að við náum tali af ökumanninum og hnýtum þann hnút ég tel að það séu ekki

vegna þess að tíminn frá því að við sjáum hann í myndavélinni á Laugaveg þrjátíu og eitt þar sem hann klárlega kveikir á myndavélinni það sem klikkar á þegar þegar Birna gengur þar um

aðra myndavél aðeins neðar eru fimmtán sekúndur

sextán sekúndur og á þeim tíma er ólíklegt að það takist að stöðva stöðva bílinn og hleypa inn farþega án þess að við sjáum það og hann er líka þriggja dyra þannig að viðkomandi þyrfti að fara út úr bílnum til að hleypa henni inn í bílinn ef það væri farþegi við hliðina þá þyrfti

það væri ekki farþegi þá gæti hún snarast inn í bílinn en engu að síður teljum við það frekar frekar langsótt ef maður veltir fyrir sér sko þið náið alveg að rekja ferðir bílsins að Seðlabankanum hann beygir niður hjá Ingólfsstræti yfir Hverfisgötuna og að Seðlabankanum á engum tímapunkti er hægt að greina númeraplötu nei það virðist vera að vélar sem taka upp svona hreyfimyndir það sé eitthvað í ljósinu eða eitthvað í

sem gerir það að verkum að það verður of mikill glampi á á plötunum en við munum áfram reyna að sjá hvort það er einhver það er ágætt að höfða til þess ef einhver sérfræðingur í

myndvinnslu teldi sig geta lagað það þá myndum við þiggja það þið leitið eftir ákveðnum sviðsmyndum eins og þú nefndir við mig í símann að þið stillið upp við þessar aðstæður eftir hvaða sviðsmynd vinnið þið í svona máli þar sem að í raun og veru þið hafið

ekkert í höndunum það er afar erfitt að setja upp sviðsmynd þegar upplýsingarnar eru af jafn skornum skammti eins og hérna skil ég þig rétt að þið eruð annað hvort að vinna með

að þetta gæti verið saknæmt alltaf þegar við leitum að fólki þá

eftir ákveðinni aðferðarfræði við styðjumst í raun og veru við sviðsmyndir þar sem við af því að við

aldrei neitt þegar við byrjum að leita en svo koma inn vísbendingar sem annað hvort hrekja eða staðfesta einhverja sviðsmynd sem við vinnum eftir og þær eru alltaf frá hinu jákvæða og

hið óhugsanlega þannig að við verðum að vinna í raun og veru með nógu margar sviðsmyndir til þess að við ekki inni í einhverri einni svona sennilegri einhverri líklegri sviðsmynd

að við getum mætt öllum þeim

sem koma með opnum huga en nú sendir það sem í raun og veru ruglar svolítið þessa rannsókn síminn sendir frá sér merki í Flatahrauni hálftíma síðar þið hafið upplýsingar um það vísbendingar um það að síminn hafi ferðast með ökutæki þetta er það skammur tími og það er líka slökkt á honum

ekki líklegt að þarna sé eitthvað saknæmt í gangi slóðin kólnar við Laugaveg þrjátíu og eitt fer af sporinu þar bíll sem keyrir

á sama tíma hefur gefið sig fram síminn er kominn til Hafnarfjarðar og slökkt á símanum þetta þetta lítur ekki vel út

þetta þættir sem þú telur upp sem eru ekki jákvæðir fyrir fyrir fyrir rannsóknina hins vegar vil ég leggja áherslu á það finna Birnu og finna trúi því

von til þess að það gerist hins vegar

undir með þér að þetta eru þættir sem benda til þess að sem eru svona óþægilegir hvernig henni leið fyrir fyrir þetta kvöld við höfum engar aðrar upplýsingar en að henni hafi liðið ágætlega hún hafi verið ágætlega hress og kát hún var að skemmta sér hún vissulega neytti áfengis og það má sjá að hún hafi neytt áfengis hún svona það má sjá sjá á ganginum en hún hafi átt erfitt eða verið eitthvað eitthvað beygð en slóð símans í raun og veru kólnar þarna í Flatahrauni og það eru engin merki eða ekki neitt sem leiðir ykkur áfram í því sko það er slökkt á símanum þegar þegar síminn er á sendi í Flatahrauni g s m símar þeir taka senda eftir því sem þeir ferðast

eftir því sem er auðveldast fyrir símann að taka sendi það er líka ákveðin stefna á símanum þegar eða á merkinu

sem gerir það að verkum að stefnan og og og sendirinn leiðir okkur í ákveðna átt og við sjáum það á þessu máli

Hafnarfjörð og hann kemur inn á fjöldamarga senda þú segir að slóðin kólni þarna í Hafnarfirðinum ég

hárrétt að segja það en slóðin rætt um það á blaðamannafundinum að það yrði ef til vill ekki leitað í nótt þið hafið ekki endanlega tekið ákvörðun um það

að gera núna í kvöld í sjálfu sér þá

er sett upp plan fyrir svona ákveðna

þar sem er skilgreindur ákveðinn aðgerðartími og við vinnum ákveðið ákveðið skipulag fyrir þá lotu við munum taka stöðuna með lögreglu þá skoðum við búið að gera hvað á eftir að gera og allar ákvarðanir um framhald eru í raun og veru teknar af lögreglu það er lögreglan sem ákveður að kveða til það er lögreglan sem ákveður svona megin hvað maður segir áherslurnar og við í sjálfu sér náttúrulega vinnum úr þeim upplýsingum sem við fáum það eru litlar upplýsingar í boði og ég vona að það komi fleiri upplýsingar og má hvetja náttúrulega

upplýsingar að gera það og fyrir fólk að huga að görðum og skúrum og kjöllurum og slíku því

það er talað um í leitum að svæði séu heit eða köld hvar ætlið þið að leita því

eruð með Hafnarfjörðinn annars vegar og miðbæinn

þrjú hundruð m radíus út frá þar sem er vitað að hún var síðast hún sást síðast í myndavélum sú leit bar í

engan árangur engar vísbendingar sem fundust og ekkert sem

nýtist í leitinni núna er verið að horfa á talsvert stóran radíus í kringum Urriðaholt þar sem í raun og veru það er ekki hægt að setja einhverja ákveðna nákvæma staðsetningu á svona

með hvaða ráðum er hægt að leita það svæði þannig að gagn sé myrkur minnkar stórlega en það verður bara tekin ákvörðun

ábendingar til lögreglu það er sími fjögur

og opið fyrir hann allan sólarhringinn já

og þá skiptum við yfir í menninguna í menningunni í kvöld fjöllum við um eina leiksýningu og eina kvikmynd leikritið Ræman eftir bandaríska leikskáldið Annie Baker var frumsýnt í Borgarleikhúsinu í síðustu viku í leikstjórn Dóru Jóhannsdóttur og kvikmyndin eftir Guðmund Arnar Guðmundsson frumsýnd hér á landi hún hefur áður verið sýnd á kvikmyndahátíðum víða um heim hingað til að gagnrýna þessi verk eru

Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson velkomin við ætlum að byrja á leikritinu sem gerist að vísu í kvikmyndahúsi þýðingu Halldórs Halldórssonar Dóra d n a sett upp til að fagna hundrað og tuttugu ára afmæli Leikfélags hundrað og tuttugu ára afmæli þá er leiksýning sem gerist allan tímann inn í kvikmyndahúsi en það er bara gaman að því þetta er amerískt leikverk í mjög raunsæum stíl með þremur sterkum karakterum og á að gerast í Massachusetts upprunalega búið að staðfæra hana til Íslands og maður sér eimir eftir af svona stéttaskiptingu og og ýmsu sko en það passar alveg í íslenskan veruleika það virkar alveg

já það virkar alveg vegna þess að þetta er staðfært í þýðingunni hjá Halldóri Laxness Halldóri Laxness og og það virkar alveg hjá okkur sko en þetta er svona niðurnítt gamalt

notar kvikmyndir sem svona flóttaleið þau eru þarna þrjú og öll á mismunandi stöðum í sínu lífi tvö eru þarna varanlega og svo kemur þessi nýi piltur inn og byrjar að vinna með þeim og

sama sett af mörgum stuttum

þær eru brotnar upp á milli með músík kvikmyndamúsík hrikalega fyndið verk

hló alveg ótrúlega mikið á þessar

samtölin eru fyndin og karakterarnir eru mjög fyndnir sérstaklega vil ég nefna hafa unnið þarna um margra ára skeið Kristín er alveg frábær hún leikur hún leikur

í húsinu og svo leikur Hjörtur Jóhann starfsmanninn og þau þau hafa nú já hann er eitthvað pínu skotinn í henni

menntaður í l a og það er rosa spennandi að sjá svona leikara sem kemur við eigum ekkert marga leikara sem eru menntaðir í Bandaríkjunum

hann er alveg frábær í þessari sýningu kemur mjög á óvart þetta er fyrsta skiptið sem hann er að leika stórt hlutverk held ég hér á landi og hann smellpassar inn í inn í þetta verk og líka inn í þessa sýningu og samleikur þeirra allra er mjög flottur Dóra Jóhannsdóttir hefur unnið mikið með

tíma að horfa á sömu leikmyndina sem er bíóhúsið og það var svona ekkert mikið gert til að breyta þar um til dæmis þegar það gerist í verkinu að húsið er selt og nýr eigandi tekur við sem poppar aðeins upp bíóhúsið vísa meira í bíómyndir en hún er samt mjög ströng leikskáldið er strangt með

neinar breytingar og þetta er svona dæmigert amerískt raunsæi já sagt skrifar þetta mjög

skrifað það er að í handritið hvernig hún vill

í raun og veru næstum því

á sviðinu þannig að leikstjórinn hefur fylgt því og þetta er náttúrulega fyrsta stóra

uppsetningin hennar Dóru á á íslensku leikhúsi þannig að hún kannski hefur

svona frekar varfærnislega leið með með þetta verk en niðurstaðan er þá kannski

skemmtilegt verk örlítið tilbreytingarlítið sjónrænt séð já já já virkilega skemmtileg sýning já mjög vel leikin glæsilegt við skulum vinda okkur yfir í

fyrstu mynd Guðmundar Arnar Guðmundssonar í fullri lengd mynd sem tekst á við

unglinga á þetta er ekki hættulaust viðfangsefni Guðmundur Arnar ég hafði

áður séð stuttmyndina Hvalfjörður þar sem hann byrjaði

svolítið á þessu efni þar sem hann er að fjalla um um um tilfinningalíf tveggja bræðra þar sem eldri bróðirinn er í einhvers konar krísu einhverri

hann taka þetta efni og færa það út í stóra kvikmynd í þetta sinn sem sem er eiginlega alveg stórfenglegt hvernig honum tekst að láta unga fólkið í myndinni myndin fjallar

viðkvæma æviskeið þegar við erum að breytast úr úr barni yfir í fullorðinn einstakling

þegar þráin vaknar þegar

ég tali nú ekki um kynhneigð kynhneigðin verður mjög stórt efni í myndinni en líka vináttan og þar að auki er náttúrulega

mikið um samband foreldra og barna og þegar þegar foreldrum

ekki þeir eru náttúrulega börn líka

þeir eru vanþroskaðir og vanhæfir til að sinna þessum

óþægilega við förum í mikla nærmynd og við sjáum svona svitann gljáa af fólki sko fyrst er þetta dálítið óþægilegt

nánast eins og þú farir í líkamann á leikurum þú ert alveg ofan í hnakkanum á þeim og það verður svolítið óþægilegt en

fyrir vikið upplifirðu mikla spennu það er svo mikil spenna í þessu þessari kynhneigð sem vaknar og þessari nánd sem er á milli leikara allan tímann en líka vofir alltaf yfir einhvers konar grimmd og óhugnaður

bak við allt þetta er óhugnaður og grimmd

íslenskar kvikmyndir að undanförnu í íslensku

sjávarþorpi og hvaða hafa unglingarnir við að vera og hvernig fá þau útrás

og það sést hversu vel og lengi þau hafa æft virkilega vel gert mánaða æfingaferli sagði leikstjórinn okkur frá í menningunni fyrir

það hefur skilað sér fullkomnlega því að það er ótrúlegt að sjá unglingana halda uppi myndinni og af því að strákarnir hafa verið mikið í fókus þá vil ég

um stelpurnar Diljá Valsdóttir Katla Njálsdóttir þær eru vinkonur og svo

Jónína Þórdís Karlsdóttir leikur Rakel systur systur Þórs eru svo skemmtilegar er svona uppreisnarseggur og rífur kjaft við mömmu sína á meðan hin er

með mér þetta er framtíðin

sem er ljóðskáld myndlistarmaður koma út úr skápnum og finna kynhneigð sína því hún má ekki í samhengi þorpsins fá sér nýjan kærasta hún má ekki njóta sín heldur

kunnuglega sviðsetningu það er þorpið og

náttúran en hún verður ekki klisjukennd á einhvern hátt það er eins og það sé

pínu smeykur við þetta þetta er orðin dálítil klisja og mikið um sama þorpið og þessi íslenska náttúra og

sjá persónurnar íslenskar persónur og við fáum það sko mér finnst bara náttúran þarna

íslenskt landslag þetta er Borgarfjörður Eystri styðja við í raun og veru allt sem vaknar inni í brjóstum þessara ungmenna og ekki bara það heldur vorið vaknar í speglar hann Guðmundur Arnar leikstjóri

í það að verða fullorðinn maður og takast á við

lífið og þetta er einhvern veginn svo stórkostlega gert á allan hátt að maður trúir þessu varla fyrst og fremst myndi ég segja að það séu leikararnir sem ýta þessu þarna hefur verið unnin mikil vinna með bráðungum leikurum og vandað sum efnin virkilega fullorðna fólkið má líka Sveinn Ólafur

að sjá kunnuglegt andlit úr dönsku sjónvarpi það er rétt hann kemur þarna inn líka en

hvernig þeirri vináttu reiðir af þegar það kemur upp stórmál hjá öðrum þeirra þannig að þetta er hrífandi í fullri lengd hjá Guðmundi ég meina ég þá er ekki fleira í þættinum hjá okkur í kvöld veriði sæl